اول شي خذ لك فواكه مثل التفاح والموز والبرتقال اغسلهم زين بعدين قطعهم قطع صغيرة حطهم في وعاء اخلطهم مع بعض لو تحب ممكن تضيف شوية عصير ليمون عشان الطعم يطلع حلو وبس سلطة فواكه سريعة ولذيذة تقدر تاكلها كوجبة خفيفة او تحلي.